Vurdhurët mënd mbahen edhe ato për tri ditë, jo më shumë, pse pranë zbierjën ghustin, buhen të mushirmë e buhen të ligjë e ngë mënd hahen më dopu tri ditë.